سٹیپلرہ یوز کرتے سو، اس پیپراں کو ایک ساتھ کیسا رکھتا بولے تو۔ پہلے تو پیپراں الگ الگ رہتے، ان کو اگر تم نا ساتھ میں رکھنی کا ہے تو کیا کرتے۔ سٹیپلرہ میں پنہ رہتے، دھار والے، ان کا ایک طرح کا چوکر جیسا آکار رہتا، چوک جیسا ایک سکوئر رہتا۔ جو اسے کٹ کرے تو کیسا دو ہو جاتے، ویسے آدھے آدھے آدھے۔ اس پر بہت سارے پنہ رہتے۔ وہ پنہ کو کیا کرنا بولے تو، اس میں ڈال دینے کا، سٹیپلرہ۔ اور وہ سٹیپلرہ، سارے پیپراں ساتھ میں رکھو، وہ اس کے اندر ڈال کو پیپراں دبا دینے کا۔ تو تم نا ایک آواز آتی، کچک کرکو، تو اس کا مطلب وہ سٹیپلر آگیا ہے اس میں۔ وہ سٹیپلرہ کیا کرتا بولے تو، جو پنہ رہتے نا، اس کو جب اس کے پر ڈال کو دبا دیتے تو وہ کیا کرتا، اس کے اندر دو کھٹے کر دیتا، پیپراں کے اندر۔ اور وہ دبا دیتے جب تو دب جاتا۔ تو کیا ہوتا، وہ جو تار دیسا پن رہتا، وہ دب کے اس پہ گھٹ ہو جاتا، تو وہ کیا ہوتے، یہ الگ نہیں ہوتے۔ اگر تم نا بھی الگ کرنے کا ہے، سٹیپلرہ کا وہ پن، پیپراں سے، تو کیا کر دینے کا، پورا ہٹا دینے کا، ہو، اسے ہٹا بھی سکتے۔